uge gena sema malofo, sema uge yuka se uge kohu, uge yuka gena ngone sodia suru aku ua, ngone gahi ena mula-mula ine ge wange cako tora gena ngone oyo maya moju, ua se sodia sodo labino tora ge ngone oyo aku rewa, maha uge kohu gena rasi ngone sedia ena wange moi bolo wange malofo bolo wange range mai dadi, sodia sodo wange range gena ngone se gure ena ma sojapu ake, ake gena wange moi tora ngone tiyali ena se ake ma diali ena jira ua.